Suecia pegua reta yepe jaeko <hesitation> jaereta täta guɨrovia jare oajaeteye guɨroviakatu reta jaereta jekono jaema jaereta <hesitation> jaeñomai jaereta iyarete mitsomar jeivapeno ïruva reta ndie jaeko diseño moderno jare literatura jaereta jukurai jaereta imiari jare jukurai jaereta